Ny elefanta zagny da biby tia mitangoringorony indreo io, araka ny hoe ndreo akoa gnagnisika olombelo io avao koa, ny hafa avao izay mitambatry vato, izay misaraky fasika, de igny zagny raha ohatry ka oe misy magnafiky indreo, da hitambaran-dreo aby igny fahavalo igny, da lavo izy sy zay gn'andreo.